Burung bangun, <hesitation> bangun sarangnye itu burung tuh di punan di hantar ngumpulin dikit-dikit sebatang di bikin itu sarangnye dikumpulin satu satu, satu, satu lama-lama kan jadi banyak tuh dibentuk deh tuh sarang burung itu banyak banyak aja rumput-rumput dia angkutin dikit-dikit, angkutin lagi, angkutin lagi sampe banyak udah dia dijadiin sarang ame die tuh, pinter banget tuh burung bikin rumahnye.